In, uu, uni, kun, u'un, iñu, uxa, una, in uxi, uxi in, uxi uu, uxi uni, uxi kun, sa'un, sa'un in, sa'un uu, sa'un uni, sa'un kun, oko.